Raha ohatra ilay tomobila <hesitation> misy ny atao hoe ilay motera izany. Dia any ambany an, misy an'ilay "transmission" an, misy an'ilay kodiarana, misy an'ilay "frein" misy "suspension". Ny "système électrique" an, ny "système de refroidissement" misy an'ilay "radiateur". Dia ny "échappement" dia mazava ho azy ny ny "chassis" sy ny "carrosserie".